פי אלחקיקה נפדל נכון מוסיקאר עצ’ים, בחית אלמוסיקאר כתיווסל ג’אם האד שי כאיבאן ליהא, ו לאכן, אלרסאם ח’ס לאנסאן ימשי ישוף אללוח’ה דיאלו פי אלמע’רב, בחית ענדנא אלמוסיקא יבקא אִי וחד יסמעהא פי אִי בלאצה, ו כתווסל לל